Honi wau i nā ʻano meaʻai like ʻole a kekahi manawa hanini ka meaʻai a i ʻole ka mea inu ma luna oʻu. Hele a pūʻiwa <noise> i ka lohe ʻana i nā ʻano kūkākūkā like ʻole ma waena o nā mākua a pēlā pū me nā keiki. <noise> He mau lā kuikawā kaʻu.